Pe-o sòlito me piaxe cuxinâ quande devo fâ de ribòtte, se son sola no. Ma anâ in gio à mangiâ me piaxe de ciù perché o l'é mette e gambe sotta a-a töa l'é impagabile.